To ɗum wiiya indiya kam, walaa ko waɗantamto ɓernde bana wooɗal gimiiji e gami e kadi kare boɗɗe, kañum waɗantamto ɓernde.